Mi i mi mi nə tomsə baa ar baa ar nə kə, diga mi da waa wow, baamini pə mi koyerəgə niisə ire baa nəgə baa ani so har mi bə mi za mi nú sə ryə min gaw gəəni mi bə baa kə baa ən ani ryə yo nə yo har reni abə liikə ən re ni, mi bə waykə mi bə búkə nə yaw minu nə mabu gəənu minu niisə a re nəgə ani niŋ ani bə nin ani bə har niŋkə abə re səgə musə pa. Niŋ ani bə mi way wan niisə aa re liigə ani rəkal ywal kal aa karkan ywal kalnə aaren waykə. so niŋ ani kuma abə bə kə bə ən niŋ ani har niŋkə abə resəgə musəpa so baa tomsə minə somi wawo bəni ari sə niŋ ani bə, mi bə valətəgə mabu gəənu rə bə niŋsə abə valənəgə zum tomsə ryə ani so.